Joo quiooꞌ mati niom chiuuwaa na jooyoꞌ cwilꞌayoꞌ na neiiⁿyoꞌ ndoꞌ mati niom chiuuwaa na jooyoꞌ cwilꞌayoꞌ cwaaⁿ na chjoo nꞌomyoꞌ cwii quiooꞌ nntꞌiaꞌ cwaaⁿ na matseineiⁿꞌñe ꞌu neiⁿnco tsꞌoom machꞌeenaꞌ machꞌeⁿ chaꞌxjeⁿ na matseineiiⁿ ñequio tsꞌaⁿ ndoꞌ cwaaⁿ na jooyoꞌ jeꞌ cwilꞌayoꞌ na chjooꞌ nꞌomyoꞌ joꞌ luaꞌ cwaaⁿ na nljeiꞌ na juuyoꞌ weeⁿꞌeⁿ machꞌeⁿ cwii jndye na xuiiꞌ oo mati cwaaⁿ na ꞌu tyonquiaꞌ ꞌnaⁿ na nlcwaꞌyoꞌ jooyoꞌ nncwindyuaandyo̱cheⁿyoꞌ, jooyoꞌ chjooꞌ nꞌomyoꞌ oo mati mꞌaaⁿ quiooꞌ jom nntseincjomꞌm ꞌu nntsꞌaⁿ na matseiliomꞌm ꞌu na matseiñe ꞌu na jom ñejnoomꞌm oo mꞌaaⁿ quiooꞌ nntseixuaa chaꞌ na ꞌu nlqueⁿndyuꞌtiꞌ na nnquiaꞌ ꞌnaⁿ nlcwaꞌyoꞌ ee mati jooyoꞌ waa tiempo na ñenco nꞌomyoꞌ ndoꞌ waa tiempo na machꞌeenaꞌ na chjooꞌ nꞌomyoꞌ machaꞌxjeⁿ na jaa nnꞌaⁿ waa tiempo na mꞌaaⁿya na neiⁿnco nꞌo̱o̱ⁿya, waa tiempo mꞌaaⁿya na chjooꞌ nꞌo̱o̱ⁿya joꞌ chii tsꞌiaaⁿꞌ quiooꞌ mati jooyoꞌ mañecwii xjeⁿ laxmaⁿyoꞌ ñequio chaꞌxjeⁿ na jaa na nnꞌaⁿ jaa.